संक्षिप्त विवरण म तोके अपन पूरा जानकारी देना पढ़ी। तै कहा के हस, केतना पढ़े हस, कहा काम करे हस अउ तोर मा बाप कोन हवे, तै कब पैदा होये हस। इतना से तोर काम चल जाहि।